<hesitation> Fomba fiomanana ecureil amina rirignina ndraiky, zareo zao kaofa amle andro le mafagna igny tonga de manararaotro magnompogno <hesitation> hagniny jiaby raha jiaby ampy hiveloman-jare, de kaofa mangatsiaka aminjay andro kaofa ririgniny <hesitation> tonga de mijanony antragnonjare fogna zare fa tsy miboaboaka.